﻿إذا كان الصديق متاعي بغا ياكل أكل صحي <hesitation> أكثر، أولاً نقول له ي-يدير <hesitation> طبعاً سوب. لاسوب هي أول حاجة يقدر ي-يديرها، لاخاطش فيها <hesitation> الخضر، و <hesitation> بالصح نقول له باللي ما يطيبش الخضرة مليح يتسما ي-يجيب الخضرة اللي بغاها، وهذي وش مليحة في لاسوب. أي خضرة ميم الخضرة انت ما تقدرش تأكلها عادي كيما بروكلي، ولا كيما <hesitation> بسباس، بسباس تاني مليح للقولون، امالا إلا الواحد ما يقدرش يأكلها نورمال زرودية كورجات، هذو قاع <hesitation> خضر مليحة للإنسان بالصح كاين أشخاص ما يقدروش ياكلوها، هكاك <hesitation> وحدها ولا طايبة ولا م-تجيهم ماهيش بنينة. بالصح في لاسوب مين تجي مع بعض تأكلها عادي تعجبك بنتها وتأكلها كيما اللي يدير لاسوب بصح ما يطيبهاش بزاف يخليها باش تقعد الألياف تاعها و ال والعناصر الغذائية قاع اللي فيها تقعد عاد فيها يطيبها شوية مليح ومن بعد يخلطها. يخلطها ما يكترلهاش الما بزاف أيا وبعد بالبراميكسور يطحنها، يطحنها مليح <hesitation> إلا ما كانش عنده إلا ما ما يحملش <hesitation> الحوايج تع الحليب. الحليب و مشتقاته ما كان ليه يدير كريم فخاش، إلا كان لا يقدر يحملها معاليش مليحة تاني شوية شوية دهن شوية ايدام شوية <noise> <hesitation> حليب مليح البروتين مليح للصحة تاني يدير يدير لاسوب الا ما بغاش لاسوب كاين احنايا عدنا ن-يدير الحريرة. الحريرة مليحة تاني خطش علاه فيها <hesitation> فيها الشعير فيها الشعير مليح للقولون وفيها الخضر تاني هي فيها الخضرة يتسمى مليحة يطيب <hesitation> الحريرة <hesitation> ياكلها الا تاني كاين <hesitation> كاين ل-قادر يدير كيما شغل اومليت بصح بال بالخضرة يقطع الزرودية صغيرة، ويقطع الكورجات تاني صغيرة، ايا ويطيبهم شوية هكا يقليهم، ويدير معاهم البيض وجيهم و جي شغل كي الاومليت تاني هذيك مليحة. يقدر ياكلها خطش البيض تاني فيه بروتين مصدر هام للبروتين، يقد <hesitation> يطيب شوية للحم <hesitation> دجاج ولا و <hesitation> يحطه معاهم بالصح حاجة قليلة تاني البروتين مليح. ما يكترش برك ماشي في السمانة كاملة ياكل اللحم، الا بغا ياكل اللحم الاحمر تاني مليح ياكله مشوي، تاني يجي بنين بالصح الا بغا ي-يبعد على اللحم قاع و <hesitation> ما يحملهش، خاش هي <hesitation> الاهم في الطعام الصحي، مشي تقطع الماكلة قع ضربة وحدة، وانما الاعتدال يعني تاكل حاجة قليلة. دوكا نتايا كليت اللحم، خلاص لازم تقعد مدة ما تزيدش تاكلها مشي شرط تقطعها قع ضربة وحدة والاعتدال المليح. <hesitation> اذا اذا بغى ياكل اللحم الاحمر ياكل لحم الماعز، اللحم الماعز مفيش مفيش الدهن بزاف مفيش الشحم بزاف تاني قد يشويه تاني يجيه مليح ما يكثرش برك. هدي هي.